الشخص الأكثر تأثير على حياتي كانت تجربة زواج ما كملت يعني في الماظي، وأثرت عليا بشكل سلبي بشكل مرة كبير <hesitation> لأنه هذا الشخص كنت أثق فيه ثقة عمياء وأعطيه كل الأمان، ولكن مع ال- مرور الوقت صراحةً اكتشفت إنه شخص مو مناسب وخذلني، وبعدها ما صرت <hesitation> أثق في أي أحد يعني، وما أحب صراحةً أتذكر ذي الذكرى ولا أجرب دي التجارب مرة ثانية.